Voromalala zao gny mba haiko amin'izay. Gny tombotsoa azony: <noise> be fitiava, mamy hoditsy amin'ny vadiny, tsy mila miremby hafa koa mandrapahafatiny miaraky aminy.